Tabo eng te pagamalu eng menabo tawabai. Nii pagamaluno aga sovele ule te kitau lenabili niumata kabie watamali te nai nalo melu teng teke onoli peekanna paga malilu, paga malala sukulu ko nanatu, sukuluko nananda napo sukusukulu malala napoka te osino nanabilu te sovele sipabila, eng teke meeke osinoke onoli tee sukulu kameanda teketai onoko. Ono onoio napo makamaleke mokamale lenunang napo te osino pagamaluna pagamaluno napo nanatu. Tee laboalio.